مرحبا بك النجم ديالنا عندنا لك بزاف الاسئله اللي بغاو الناس يعرفوهم عليك. واكثر الاسئله هي اشنو استفدتي من هاذ الشهره؟ وشنو اللي كثر واش السلبيات ولا الايجابيات؟ وبالنسبه للاخبار اللي كيدور على الزواج ديالك واش هاد الشي صحيح ولا مجرد اشاعه؟ بغينا كل يوم تجاوبني على هاد جميع الاسئله باش الجمهور ديالك يتعرف عليك اكثر فاكثر